Haddaf ka nda ghangaha ma hahade duk sabulu ya vita sabulu kagulo na shamsamaki sabulu ba inna nda mbazkani ndanede muga vita mbazakani shɗiŋ kakah da mogowo mogəlewo mbozawo mob tase nda neɗe mbozolo kueslaha ndanede mbozol uzaŋja koh li ko-ko li shasanaki gama ba gama layye mbozolo nda nade mbozal nda li konu da inna mbazambaza zirin mbozolo haha sabulu dakana koh nuwe da mbozol haha haha sabulu inna lang bleaching shasha nakin bleaching ba toh, haha alla mogowo bleaching ma nda sabulu haha sabulu bleaching kagi ndaka hani ba sabulu bleaching hahaɗe həeha unɗanda mug bleaching haha aŋginda koll mug bleaching haha unda vita masamasaka dojjowo alih inna shikebe anka ma undu vita dahelhaya inna ngane shakebe mpimpus kagolo shakabe ankama undu vita masamasallo ndane ma haha sabuluni aha sabulu vita <hesitation> shakabe inna man walki Shakebe ŋ kəma dabelha shakebe aŋ ghəwah gabaɗaya ma haha sabulunin haha sabulu nda mbozaka han ewe ma haha sabulini maklin kage lo nama sabulua har ewyima haha sabulini macklin kago lo nama sabulua har eweyima haha sabulini macklin kagolowoma sabuluwa ewe ai haha inna swe toh, koh nuwa haha sabuluni, sabulu kala, kala ha kala nda <hesitation> koh haduwo, aha kala aha sabulu ɗiva, aha ghuvu uzangah, aha unda ngara, aha unda ɓiwa, aha wani sabulu ghogho sabulun solo kagolo angra zirini ma ai haha sabulua ghana kagolo nidema angara toh, vita guff gaka hadaff haɗaka, yanzu sabulu vita ɗauka, aha sabulula cameroon kagolona, sabuluwa solowa aha sabuluwa ghana aha wani ena juwohanga an sabulu gane sabulu ndegane ma ama hadiya sabuluwo ya da nahka aha divini aha huvu uzangini vita sakwa sakuwa ka gumakgwafəta gu mak p'ghəŋ tali pha wani sasula ɗakana sabuluwa mbaziya ŋ ha shiri kəegolo səma dea aha wani sabulu vita mbazka nde ɗe ma. Da sənka mindana nda rop rop ya manɗina imi liniki phavaka mahavaha sama sabuluya dauka guff ka sama gumaka dagata aha inna hogulo enana ndanede inna dilli nuwe korolowo ndanede ma <noise> gradda golowo greata golowo hogulo zuhua dilli ndanedeve vita vita haka dowo daka ta an jarahau ma gumaka manna naya inna ngane gumaka hudata pasaka nana roba biwa buwana balkisude kagolo ndanede gumaka huddata <noise> dauka pasaka detol, detol ma sabulunede ma towojo towojo duk wani enna nda wulki anhava umɗu tojowo pahaka vita pahaka gumaka hudata gumaka mbasa ndanede sabulu kala turum ha inna sa mugoka nɗa saɓuluwo saɓulu kam ɗuhuna sabulu, aha sabuluwa ɗivva ma aha ɗivva aha wani sabulu mbazutaka ndanedewo amma mbazutaka ndanedewa mbazaptaka shadahva ndanedewo sai ɗai hajjaka ɗuɦumi nɗaneɗe aha sabulu ngane hadek kakah tatta tuhulla duhum ma tassa duhum naya sabuluya nuhulowo Haha sabulu gullen nda mbozka karri ndanede mbuzakaka ndanede wo aha sabulu nda gullen da mbazutaka ndanede hubataka karri ndanedewo haha sabulu liquid golo ned ma sabuluyo mbozolo li mota ndanede mbozo li kuthahandanede vita mbazambaza ka li motaha ndanede chuwede nedema sabuluya sabulu kam kala kala gullen thinini ma kalakale mu golo hainna kollowo mug sabuluwo vita ha sabuluwma mbazuta bollowo ai lah warrki ha sabulu avva lang warkuwo aha ena mbozo hamg shadava ndanede aha zaraha uttu ngameffa uffu nganede mindina sabuluya ama sabulu ɓewo sha, la warki sanahang sabuluwo nda ina ya phahapha, phahapha na vita chaca hamg na huth huth huth gulna mogowo ƙumpha vita manna mannalo sabuluya ama ɗaƙkana shangasa nassara illimi ƙala ƙala gu daɗanmɓan vullanta'a basiraha anpa allang nassara gu hang mogowo sabulu ngane Saɓulu kam hahaɗe ƙalaƙala haha saɓulunda ƙoh haɗuwo, ma zama na bleaching na tangah na sabuluwo bleaching kam kala kala haha inna duɓu taka haha inna duɓu hessa aha inna duɓu gɦunga aha inna gɦung an hanga ahar inna hessam saka har inna dubu dari ma shukowo alla bleaching saɓulu gu mollowo mbadda zarowo ƙanna <hesitation> nanaha vita laɓɓlaka da shukowo sasulu allan bleaching ngane <hesitation> sawagel kagullowo nedema sabuluya endasiɗi gullen detol shasanaki detolba vita jeɓɓe marrakua do do yuau tuzzang shokkolowo aha jikk aha detol, jikk ma man saɓuluya ama neɗe hall mɓaza ndaneɗewo sai dai vita mɓozo ta shadahvaɦa vita shaɗa hada ɓiwaya vita aha arrɗaka taddiyo gu maƙƙa da tannha an emmi haɗek a vita ƙaffkallaka ta murufiyini gu maƙƙan dahanta an marrufi gumaka ndahanta haɗeka da emmi gu makka mbazata detol gullen huddowol sabulu ndanede huddulow sabula ndanede phollow da emmi gu nak mbazuta ndanede